मार्ग निर्धारण कन के मैप कु इस्तेमाल ये तारिका सी करा: मैप पर अपनू वर्तमान स्थान और गंतव्य खोजा। रूट के विकल्प और दिशा-निर्देश देखा। प्रमुख मार्गों और सड़कें ते चिह्नित करा। सड़क की स्थिति, ट्रैफिक और अन्य जानकारी चेक करहा। यदि डिजिटल मैप छ, तो जीपीएस का उपयोग कर मार्ग का पालन करा।